Étaas guñéni imbi guséét, aw bésong nuŋar éséfuno sin maal ufaak nak ulogosoor go ma ujinjiin wa guñéni tiyééŋ ma pépé, nutu urégi, nusuus urégi jaraam uséét éni bulago baséét aw bésaat uwuréék wawu imbi nak utaas, uŋa éséfuno yayu miin ulogoos, nulogoos, nilogoos jaraam may guñéni, aw gataas miin uñéér éni éséfunohi ésaho numiir guñéni guséhut, békontiné gataas éém aw bu gakontiné gataas jaraam guñéni guséét.